ס'דא חיות וואס קענען צוריקוואקסן אפאר זאכן וואס פאלן אראפ און זיי האבן די זאך אז זיי קענען ווייל אסאך מאל קען אראפפאלן זייער וויידל אדער אנדערע זאכן און זיי דארפן עס האבן סאו ס'וואקסט צירוק.